<noise> bos giedz c̲h̲uꞌnn minn lni giedz gunu dzekna c̲h̲ak mëꞌ oktubr per ga ganeꞌc̲h̲ c̲h̲uslo minn nak dziꞌn xia x̱ikaꞌ ser guꞌn ikiꞌn, kwët x̱iꞌkaꞌ dzekna idzinn tib xman antsc̲h̲e lëꞌ minn guslo lo noben iza sil, iza udze c̲h̲ak noben lëꞌ mdo dzekna, mdo nak patron xc̲h̲aꞌ diꞌt zob xta gia x̱iꞌdyët sdzob tib lo mës lad giët <noise> ga dzekna lëꞌ minn kë noben idzinn mbidz lnina <noise> lëꞌ mis lëꞌ c̲h̲ak lo mdo lëꞌ lo mdo c̲h̲uxkwaꞌ xkë giaꞌ xkë xloxga dzekna lëꞌ gilugit lëꞌ xiu lëꞌ diꞌltse bec̲h̲e kwaꞌn xlaꞌn minn gak. Ga dzekna lëꞌ minn xdeꞌd guꞌn c̲h̲ow nter giedz.